Inni nakke punna anrio a sabung lefboy ku pake anrio lalang si alloa ka nakke anrio biasa pin tallung lalang si alloa, elek, maing lohoro, na maing todo' mangngaribi injo na ku anrio ka sebelumku la lampa anjama anrio a rolo nampa battu a pole anjama langsunga pole anrio lampa a ri ko-lampa a ri koko minro a battu ri koko anrio a pole make injo sabunga lefboa inni nakke punna bissa a motoro sabung sanglait ku pake nampa inni ballo na inni sabung sanglait a ka nu lohe busanna la ni pake punna bissa ki motoro beda rung sabung-sabung maraengnga nampa maing injo, inni-inni sabung sanglait a langsung paka bersih motoro anre debu supaya tassala ngasek i debu-debua injo ri motoro a nampa bersih to i injo pole ni itte motoro a nakke bissa motoro biasa pinruang lalang si alloa atau pintallung lalang si minggu la, ka ballo to injo ni pake motoro a punna bersih lampaki mange-mange dakka-dakka apa mange inni nakke jamangku pagae a na ammekang a Nampa punna la ku bissa inni kappala ku harus pa ki make sabung na bersih-bersih to' ni itte inni sabung nambiasa ku pake sabung daia na kulle todo' pole ni pake sabung sanglait na ballo-ballo todo ni itte nakke punna akbissa a kappala ku sirangi rolo nampa ku sabungi mi si batu kappala jari punna maingi ku sabungi ku sirang baji i pole ka punna tala ni sirang bajik i a'dakki i busa-busanna injo sabunga ri kaca-kaca na kappalayya